Edziban a midzi no, nkyɛ murudua a, mobotum ayɛ na mbom osiandɛ me dzi edziban ahorow pii ntsi ne nyinara dze munnkotum m'ayɛ na mbom biribi tse dɛ eburow, borɛdze, bankye na adze ne dze, mobotum ahyɛ na meedua. Ma mebɛyɛ ara nye dɛ, mebɛgye asaase m'adͻw do na meedua m'eburow kama kama. Bankye so na m'ehyɛ a, m'ahyɛ no kama kama, borɛdze so a, dɛmara na mebɛyɛ.